جوسر یوه کوچنۍ دستګاه ده چې د میوو او هم د ترکاریو د جوس یا هم د اوبو د ایستلو لپاره کارول کیګي. په جوسر کې موږ د خوښې وړ یا د پام وړ میوه او ترکاري ږدو، او په هغه د برق په وسیله چالانیګي او هغه کوچني پلونه لري، چې په میوه یا په ترکاري باندې ډیر کلک فشار راولي او هغه پلونه هغه غوڅوي او په دې ډول د هغې اوبه ایستل کیګي.